Intejuan cuando timokokua bueno por ejemplo por emplo ine aveces ijkin ni chazi gripe nikan nemaka nikan kate tiendazhizhin nemaka poquitas pinzhizhin cosas como pajtli de amo de jarabe san de pastilla san de nika non mokuia se pastilla pus nechpanahui okuel nikpia no niños pipiltonzhizhin yi hual aveces ijkin kokua ni ikech kokua ni cuerpo kas tlapazkli nijki mo kuiti san se pastillazhin san nika non pero no popokazhin zhukozhizhin kachi mo enfermarua kachi seguido seguido inye aveces ijkin mo enfermarua nikan ka aveces nikan sa ka ichan ka in kaltemesha este nikan alcohol shikchikis ni shuikchikis aveces nimaka nijki aveces miek tlahuazha nin fruta toka naranja Nen tlahuazha huan niktlalilia miel de abeja nijki aveces yi chichina pero aveces amo izi kipanahuia este niktotonia in kaltemesha este ako se sesek san yiktotonia niktotonia nika miek roción de verde nikan sehsknechekua nik totonia nikan tletl huan nishikchiki pero aveces amo fuerte melahuak in gripa ako izi kipanahuia okachi semi okachi semi delicada in popokazhin aveces ti yimokuika inahuk in tepajti kual inyektarua kual zhuzhopizha pero aveces kasi intla tlatlazistli okachi ako kasi este totonki nikuiti inahuak in tepajtintin pues kualinyektarua yeka kuzhin panahuia in totonki pero in tlatlazistli ako kajkahua aveces kualkualkahuati haste se mezkli. Kieme ashan nin mezkli nen sesek ahan nin semi sesek okachi ashan kachin nen huejkahuiti kin momo enfermaro de tlatlazistli ahoriata yiuya ome mezkli huan hualalastli pero mah7uiltintinemi ako de kinpia totonki pues ijkon hualpanahuisti sa izel aveces hasta amikla kinmaka pero ijkon palehuilijti nika shaltimesha por que nikan tiempo se sesek pues okachi monenkajkahua nikan por in malincha kate kasi kasi san cerca tos okachi mokajkahua in sesek sepan nijki no tlahuikal monenfermaro den ashan in enfermedad den covid este onikuika ashto in tepajtintin kitua pues tlacha yik pia in covid mochihuili in examen pero pues ako mochihuili ye se anon huapiziaya hula pizhuaya huan san puro medicamento san puro pajtli ikinmakaya. Huan amo san nijk0on subirihui in totoki kuel temua kuel subirihui nikan yo motlaktlani inahuak se se to vecino onichili tlachiko de shizuizhin nochi kon romero se itoka se suisuizhin itoka alkanfor nijki onia nikuito tienda in este in rama den jenjibre nika este ajos xonaktl vapo rup onikuachili nika de ke onikuachilchili nika se litro de agua onikuachilachili ika okonituaya de que agua de tiempo atl de tiempo huan nijki onichihuiliaya ni onikan kishmati in temascal onikalikiaya melahuak huan onijke ome shime ome veces ine onihualshihuaya por que onekaukay okinasia in tlapanalizkli nen kuakaya nochi sentek sentek ni cuerpo. Okilakiaya nika totonki pero kiera okinmataya in temaskal yeka otemuaya in totonki ijko oye ye tlacha como ome semana amo oyiya tekititi por que pus ke aunque otoaya in doctor pues contagiosa ero ine onikalakia melahuak debe okinmakaya in tlakual ni desayuno pero amo kiema ine monenfermaro de covid pero yoo no mas san nikan puro suizhizhuin huan aver oyiajke inahuak in tepajtintin huan amo amo iknamik san nikan patio se cobreruase tepajtintin san yin zizhizhin san yi non melahuak oyenhuemakak aveces tua den melahuak den de puebla tua puea amo kishmati inyejuan solo in doctor nonke tiempo de covis pues mieke onen kinenzhakuaya ompa in hospital okintlaliliaya miek pajtli. Huan aveces hasta o yimimikia amo sek mati o kon ssek miktiaya o kien sabe amo sek mati pero san yi non no tlahuikal okinami nikan puro suizhizhin den nikan san puro de non huan in temaskal okyesheshekmaniaya ni ni cuerpo ni huesoso para ako okajtlapanizkia.